Ka'i riñan nej rosi chá ba 'ngo rosi kwenta kamin katu hia'aj mare riñanj ni kwenta cho' nga 'ngo rune ni, a'ngo ru' rosi ba min rosi katsi kwenta cho' nga 'ngo mole nariij nukwej kaan si rosi katsi min ni, a'ngo rosi mi ba min sisi unn nachej unn pep unn sanahoria nej chuchu' nej, ta taran' nin' ta nachej riki rosi a'ngo rosi ba min, kwenta nachej to ngaj kwenta ko' man ni atuj kasukua riki kwenta koo' min ni bé ta min nin' rosi min níin' ba.